Kasi, e mirimo cha ndachama ni cha bodaboda. <noise> ne bodaboda ndakhakhola zaidi ye miaka chirano, bodaboda novukha kenya olenje, ocheche mafura kalimo? Olenje muya chilimo? E lilondakho bodaboda nora- nofungula noura tsa ichema khwakha kenya ofungula e clutch mukari ne oremo egear. Wakharamo e gear, <hesitation> e gear ya kwanza, vala ninganga mbu gear ya andala, olametamo ya khaviri, olatsirira. Niwitsukhana walakhula e clutch tsimbiro bodaboda ilaruka nawe ilakhumisia. E lilondakho kenya kenya ove nende kibali ya sirikali, ovee nende e logbook, ove nende insurance, ove nende e license. Ne khumwanda okhu bodaboda khuvura khu changamoto. Onyela khunyola mundu wundi wo mutoka yadharawa sana mundu we e pikipiki. Omundu onyela khuva omleshere vuyangu vwaye, olisa tsa khuvuyangu vwao lakini naye alatema juu chini akhufinye kabisa mpaka onyolekhane noli mulukuku ilya. Kha nokalushe wireve iiih, ne muya uno ekhamleshere vuyangu vwaye ne shida ni shina? Sholalondana naye tawe <hesitation> olamlakhula atsye tsa. Ewe olatonga sa no mwoyo kwowo mulala kulya. Shindu sho otsire khukhava ne shindu sheyenyanga. Olakhava inyanga yao, saa yindi onyela khuva kata ochendanga, oli khu mwanda, orerekho indicator khumanyisia ombu kweli winjiranga lakini mundu wo mutoka alatukha ombu kha aruleyo akhupra e honi kalapida khandi ombu mpaka okalushe mulukuku eyi avire kho kalushe khandi winjire. Eyo ni changamoto ye ndolanga. Customer no muchinga valiwo valeyi valiwo vavi, onyela khulola wakati customer undi omchinjre alakhuvira tsimbiro zaidi nomreva nekhuira tsimbiro olameta mamondo nomba ni kalya kalya vutsa, alakhuvira mamondo ni kalya kalya sikhulola mwe nzitsanga nawe lakini njereve, okalushe nova ni uchelewe sho vushrenje mapema, naye akhuviranga mbira tsimbiro njelewe, olalonda ka customer tawe, khula khuva kenya ovee mwangalifu, tsimbiro tsya wirukha tsimbiro tsinyinji tsino e shindu shosi shosi shinyela khurula eyo kata nga omwana anyela khukhalasia, shindu nga ing'ombe shinyela khurula shikhalasie, noli mutsimbiro ouma shinga olakaya, olafunja e breaky yeme ta. Lasima mpaka mulanyola ajali. Lano shindu nga esho otema khuli nga. <noise> customer navo nivarimbira tsimbiro, ewewirukha tsimbiro tsya kawaida nga ni wirukhanga, olafwinya mafura mpaka kole khu mwisho mwa customer avolre tawe, olanyola ajali yaukhane. Elilondakho bodaboda eyo ni indayi khandi ni indayi zaidi. Khu lwo vuleka wanje ndakikishanja mbu mbishirenjekho one fifty nomba mia mbiri vuli khu nyanga. Khe enyole maisha kanje kali malayi. <hesitation> mafura khu nyanga nywetsa mafura ka shilingi mia nne. Nenywa mafura ka shilingi mia nne kangasurinja shilingi elfu moja mia mbiri khu nyanga. Hao inyanga iva ivere indai. Ne inyanga nga ya mungolove yavere <noise> inyanga yimbi zaidi. Ndatsushiremo mafura ka mia mbiri, nekhonyere shi kawere ta, ndavwereo nende shilingi mia tano sabini, ne ndiramo lunch shilingi hamsini. Kha tsi nyanga shitsiyerananga tawe. Nomala watsia khu mwanda sichirira sha nyasaye alakhwa. <noise> shosi shosi shirula fichirira. Onyela khunyola customer wundi, akhuvirenje nzya avundu fulani olatukhao usuuuta aolere ali khusimu. Otukha mbu wakhavira wa ve nakoteshranga akhuviranga mbu aah, wokhambusie, kalukha yinyuma. Nomreva iiih, lano khwakhavira eyi nolola, arii rudi nyuma. Yani omala okalukha tsa yinyuma, ako na mafura ko wakhasama, okalukha yinyuma mpaka omuyire wava na, nakhoeshere khutsya. Natukha ne yekha khu bodaboda eyo, alakhwesia mamondo kalya kalya, shalakhumetakho ombu osambire mafura ta. <noise> Customer wundi anyela khuvukula tsa atsye khwikhasie kata amasaa kaviri nomba kataru. Notukha nomreva iih washanje nokhanzikhasie hano shi umbakho kata safari allowance ta. Alakhuvira mbu <hesitation> akenako, amakhuva nga kenako esye eumamo. Olatukha oryo alakhulipa sa endyo avaa masaa wakhakosya karibu masaa kaviri kataru omanye inyanga itsitsanga, ni inyanga itsitsanga eyo inyanga imalise khuviya mmh. Omala bodaboda ili ni changamoto. <noise> Onyela khuira khu mufundi bodaboda yao, mfundi akhukasirye, nolali hambi ta, alainanjamo findu filai na aramo fikhundu, ayiniamo findu filai na aramo fikhundu. Olatukha ovukula piki piki yao ombu otsia khu mwanda, hiih, baada ya inyanga indala nomba tsiviri, pikipiki ikhaire. Olatukha wirakho khu mufundi wundi nakhureva ne epikipiki inoo wkhakasya ye? Onyola yiiniemo findu fyalimo filayi, yaramo fikhundu. Eyo ni changamoto ya khulola khu mwanda. Ne khu mwanda nolikho kenya ovee mwangalifu, kenya ovee mwangalifu sana. Nolali mwangalifu ta inyanga ivetsanga yimbi. Ni ikhavi nocherere munzu. <noise> Omuvasu kuli ao kukhwa khakho ifula njeyo, ilakhupa mpaka ikhu katushrekho, eyo ni changamoto ya khulolanga khu bodaboda. Lakini nomala wachema e kasi yiyo shivetsa ekasi yimbi ta ni indayi. Shi ili wo ovundu wonyolranga e she inyanga shivetsanga shilayi. Osifanga e kasi yoo, ochirinda mu injira ikhoeshere, kata omundu nakhwa, customer nakhulanga kenya omwelewe, olava mundu we liruma ta, nova mundu we liruma olakosa customer a vanji. Kenya welewe customer oyo afwananga ari. Onyela khunyola customer wundi kweli vatsia injira ndala ni vaviri, novavira shi mwikhala khuno khutsie. Valakhuvirae pikipiki yeo ni inditi shiyerakho vandu vaviri ta. Alabida olanje washe nawe wesi olaura vuvi ta shichra washe yesi yetsre khukhava, mulatsia mwesi, yesi anyolekho shi yinganga wesi onyolekho shi winyanga. Olaridhika nende sha customer ava nakhwere. Eyo ni changamoto ili khu mwanda. E lilondakho bodaboda onyela khuva osena e breaky nilova, ivere itira tsa vulai lakini olola khu round about aundi wenya khwinjira nosena e breaky ni ilova, olavira customer ombu breaky ilovre tawe. Omwene ng'ang'ana mpaka khulanga mwe e pikipiki ileyema. Novira customer mbu e breaky ilovre, customer alava nende stress, mpaka, mpaka mla, ata munyela khunyola ajali. <noise> Mwene ng'ang'ana polepole nga lwomanyire. Iniamo tsi gear, tira kata e clutch mukari, itsie kalakala wilachama okhwema ni yema, customer nala khureva shina shikholeshe, mwakhamala khwema, olambira aah aah break ivere nekholre shina ikhalishe nomba ilovre. Eyo ni changamoto ya khulola khu mwanda oku. Lakini nolasunjra customer e breaky ikhaire, customer alesundukha nalava nende wasi wasi mpaka mulanyola ajali. Bodaboda eyo yakhandisia khuchaka, karibu ne miaka chirano, bodaboda yindisinja. Sendolakho vuvi vwayo ta. E lilondakho ni witsukhana wakhola ajali. Aundi overe winjira kimakosa, notuyana nende washo, puup, ne washo aumia sholabida otsie okaramie washo oyo, eshiviyire khu piki piki otsie okasye, so, fyatishekho otsie okasye, ochinje omuyire musivitali,, amondo kova nokholire kawere hao. Khandi ochache fresh, eyi ji changamoto ya khulola mu bodaboda. Ni chira khuvola mbu nova khu mwanda ove mwangalifu, otsie mu style yo khoeshere, niwenya khwinjira olenjere tsi side tsyosi, orekho indicator, baas, kho winjire. Bodaboda saa yindi onyela khuvai iviyire, oira khu mufundi, aundi shindu shiviyiremo ne shikali, sholabida omufundi atsye akhuvire ndi linda, arumane spare part eyo. Niyarumana spare part aundi kitamboo itsie inyanga iva iviyire. Aundi kitamboo yitse inyanga iva iviyire, aundi iletsa aundi vushere mutsuli nomba imale tsinyanga tsiviri. spare part iyi iumayo kama ya honda, spare part ya honda ni indinyu sana khunyola ne khandi ni bei ghali. Yaani i saa yindi onyela, inyanga yiyo inyela khuviya aundi tsinyanga tsiviri. Spare part shiyetsa. Eyo ni changamoto ya khuvura khu bodaboda. E lilondakho onyela khwenya khuvukula i loan, <noise> vanndu ve i loan vatsia, saa yindi vavukula nende elefu ishirini, vatsia vakhweresie e pikipiki, vakhuvira mbu olalipra khu miaka chiviri. E pikipiki olalipaaanga saa yindi onyela khunyola saa yindi okhayiwe. Vakhuvira mbu khwi eweek olalipanga shilingi elfu mbili mia nane, nawe kanyola mbu khwi wiki aundi shuwusie mamondo ako ta. Wusie aundi shilingi elfu moja mia nane nomba elefu mbiri mia nane tsilemireo nomba wusie elfu mbili mia tano, mia tatu tsilemireo, notukha noruma varakho allowance kalava kava kalemre. Mani olanga'ngana olatukha mbu omala khulipa e loan miaka cha vakhuvira, khandi vakhuvirana mbu omanye shikholekha, khandi mbu oshiri ne shirinji elfu sabini nomba tamanini. Khandi ochache khu ng'ang'ana. Bodaboda ye i loan ne indayi khandi ni imbi. Vetsa okhu nyanyasa. Afadhali okhave mamondo nokula kata iva mundu esecond hand, <noise> yeneyo inyela khukhu khonyakho. Lakini ye i loan ni indayi khandi ni imbi. Onyela khu ng'ang'ana, lwo olipanga nivarakho safari allowance lwo lipanga nivametakho. Mani nknyola khunyola mbu olipkilr kata tsibikibiki tditaru na siiwetsata khandi notsya khusileka khandi vetse vakhukhwese. Vamala vakhwesa valakhulakha tsa vario shiumakho shivalakhuelesia ta, eyo ne asara yova winjile. opara amang’ondo kowalipa elufu shirini, olapara mang’ondo kolopile karibu, elfu miambili na, vetsire vakhwesele, shiumao shivakhuleshele khandi otonga nonyakhananga. yani efwe khulolanga afadhali okonye kate niiva epikipiki ikhale khumundu, ishilikho, eyeneyo yimyela khukhola vulayi khumwanda. Nonyela khunyolakho shi inyanga changamoto yeyo iliwo yokhuvurangakho.